<noise> हर जानवर प्यारा होला अउर अपने हिसाब से अपने साफ सफाई के ध्यान भी रखेला, लेकिन कुछ अइसहू जनवर होला जेन्के अपने साफ सफाई से कुछ खास फरक नाहीं पाडेला अउर ऊ हर रोज ओइसे गंदा रहल पसन्द करेला एहिये नाते <noise> हमके ऊ नहीं पसंद बाटे जइसे सुअर, सियार अउर भेड़िया। ए कुछ अइसन जानवर बाटे जे खाली खइले, सुतले और फिर खेलाले, कुदाले के अलावा और कुछ कइल नाहीं जानेले और अपने शरीर के सफाई के ध्यान बिलकुल नहीं रखेला। जइसे ऊ दिन प्रतिदिन घिनौना होत जाला। सुअर के कीचड़ में खेलल पसन्द होला <noise> जइसे ऊ बहुत गंदा हो जाला अउर भेड़िया अउर सियार ते <noise> मांस भक्षण करेला। <noise> जेकरे बाद ओनके अंदर से बहुत गंध आवे लागेला पर <noise> ऊ लोग सफाई <noise> नहीं करेला।